द एलेच्त्रोनिच् देविचे बुन्ग्न थन्ग ब्ल, जैफ्र एलेच्त्रिचित्य् औ सलिअ, अर्र एल् <hesitation> जैफ्र बत्तेर्य् मैब मैपि थय। भेफर् कोने एलेच्त्रोनिच्स् बुन्ग्न इथन्ग, द मन्य् त्य्पे ओफ् एलेच्त्रोनिच्स् बुन्ग्न थन्ग ब्ल, गुबुन्-गुबुन् रखम्नि जैफ्र एलेच्त्रोनिच्स् देविचे फर इन्जैब जाजुन्ग् फोने, लप्तोप्, त्व्, ऐम् बैदिसि न बैदिसि न अर्र दन्ग् बव। जैफ्र फोने बुन्ग्न थन्ग ब्ल, फोने अप मन् त्सै एलेच्त्रोनिच् देविचे, जैफ्र जुन्ग उसे खलम् म। जैफ्र जुन्ग एलेच्त्रिचित्य् औ छर्गे न नै, जुन्ग बहय् नै जैफ्र फोने खलम् नै औ, द सोचिअल् मेदिअ मौअ मैपि नै नौ इन्तेर्नेत् उसे खलम् नौ बहय् नै जैफ्र। अर्र लप्तोप्, दुन्ग लप्तोप् खब जैफ्र गुबुन्-गुबुन् रखम्नि खमनि औ बहय् नै जैफ्र, अर्र त्व् जुन्ग जैफ्र जुन्ग, <hesitation> पिक्सर् नुन मौन, जैफ्र जुन्ग नैन नै गौ कोने एन्तेर्तैन् खलम् म। भेफर् जैफ्र एलेच्त्रोनिच्, बेफर् बेजैफ्र एलेच्त्रोनिच् देविचे, अर्र फन् जैफ्र जुन्ग, ऐम् गोरोम् मौन ब्ल, उसे खलम् न नै जुन्ग गोरोम् नि बहय् बर् कोने थकय्, उसे खलम् म, फन्, <hesitation> बिदे नै अछ्, गुबुन्-गुबुन् रखम्नि दुन्ग् बव।